Haa domoroo a ye nafaa soto moo bala le, kaatu domoroo niŋ a maŋ a ke, i te baluu la, kabiriŋ mansa tallaa ye i naati, i deenaanimaa i ye domoroo komaasee kabiriŋ wo tenboo le la, niŋ i maŋ domoroo dii i la kabiriŋ wo tenboo la, i lafita i lafita i be futa la daamiŋ, i te futa noo la jee, mansa tallaa ye miŋ dii i la, a be a taa la i bulu le